Of finya, of rabya, of taten yã of kurūn yâ, of wononon yá, of mīndikeya, of butatiya of kurkurmiya, of wana kuruya purí, puti ahǎǎ rabya